ee meen niha dest kandu wunni misalada jang wubana deft ee JD dini toh deft ee komi jange henge nabambo ee wadhan ni ko wakko chapan EJ ko ee